<noise> Jeꞌ cantsaa chiuuwaa na jooyoꞌ na <noise> nlꞌayoꞌ yuu na tandoꞌyoꞌ catquia joꞌ tsuu mꞌaaⁿ cwii casaa na wajnaⁿꞌa na jndyu sjaⁿ, sjaⁿ cajaaⁿ, sjaⁿ cajaaⁿ mꞌaaⁿ jeeⁿ neiⁿcooꞌ cwii catquia na quichꞌeeⁿ yuu na wanoomꞌm jom jeꞌ ñequio lꞌo̱o̱, ñequio ljoꞌjndyu jnda̱, ñequio joꞌ tsuu nꞌoomjneiⁿ nntsꞌaaⁿ catquiaaⁿꞌaⁿ cwii cantquia na nntiñenaꞌ ñequio tsuaꞌñom, ñequio tsuaꞌñom luaa jaatiiñe cwii cwii nnom ꞌnaⁿ na jom na maljeiiⁿ na nquiaañe na nntsꞌaaⁿ catquiaaⁿꞌaⁿ nntsꞌaaⁿ catquiawaa cwii catquia na neiⁿncooꞌ ntyja na catycooꞌnaꞌ ntyjanaꞌ na tꞌuiinaꞌ cwii tsꞌo̱ tsꞌoom ljoꞌjndyu neinⁿcooꞌ jeꞌ wantyjanaꞌ naquiiꞌ jndye luaa na sjaⁿ quichꞌeeⁿ catquiaaⁿꞌaⁿ mati jeꞌ mꞌaaⁿ jeꞌ casaa na jndyu ncwee casaancweemꞌaaⁿ jom jeꞌ nlꞌueeⁿ nacjooꞌ tsꞌoom yuu na niom nquiuꞌ. Yuu na nnda̱a̱ na jom jeꞌ jom nntioom catquia, nntioom catquia jeꞌ jom jeꞌ catquiaaⁿaⁿ jeꞌ joꞌ tsuu calꞌonaꞌ jaatiinaꞌ na calꞌonaꞌ jaatseijndaaꞌ nꞌoomjneiⁿ, jaatseijndaaꞌñe tscotcaaⁿ ꞌnaⁿ na nljeiiⁿ na nnda̱a̱ nnequiaañe na nntsꞌaaⁿ catquiaaⁿꞌaⁿ luaaꞌ na jom nntsꞌaaⁿ catquiaaⁿꞌaⁿ joꞌ luaa casaancwee, mati jeꞌ siom mati jeꞌ luaa cwii quiooꞌ na mati jeeⁿ neiⁿncooꞌ catquiaaⁿꞌaⁿ na nntsꞌaaⁿ cwii catquia na cachjoowiꞌ na jeꞌ nntiñenaꞌ jeꞌ mati jeꞌ jom jeꞌ manꞌoomjneiⁿ mana cwentati nntsꞌaaⁿ cwii catquia chjoowaa yuu na jom na nncwanoomꞌm nueⁿꞌ quiooꞌ na wajnaⁿꞌa na quintꞌia catquia na quilꞌa.